اي فعلا جنت راح اذهب لأن من اني و صغيرة جان حلمي اني ازور المريخ، اي اعرف ايي- شنو هي مكوناته, مو بس المريخ بل الفضاء ايضا ولكن في حال تم اختياري بلمريخ اي راح اروح حتى اجرب حتى اجرب الشعور ايي- شلون الأنسان ايي- يبقى بدون اي- بدون طاقة الأنجذاب، فهذا الشي كلش يجذبني انو اني اجربه.